أكثر ذكرى مميزة عندي كانت هي يوم عيد ميلادي ،لما كنت صغير وجبت كعكة كبيرة وأصدجائي جو للاحتفال معي، لعبنا ألعاب مختلفة ونغني معاً وضحكنا كثير، هالذكرى مهمة لأنها علمتني جيمة الصداجةو الاحتفال باللحظات الحلوة، شعوري بالحب والدعم من الأهل والأصدجاء كان جوي وخلاني أشعر بالسعادة في يومي الخاص هذا.